Nadajan ke kokuna ndexón, uña'a tuu youxu tuu oixo nutu naxa keti veexu, nakuneko tuñatuu chí naja tuya'a ke'e tau njuna natutu ndono yuu uxuu tuu, atux ñani nutu ndojón ke'e ko'o ján onré kendavatu yuu uxuu tundaxu inoxu nutu naján nixto nakuye iha ne'e katuu koko xhionru tuu ojon kee ñaña ján, onré ke ñaña ján kondayuña tuu, iho uñer tuiñaña ján chitayuña tuu nduñero ndavi'í aján ninga tachinró, akenka yunró nujanró naján na koto tuu ñaña ñunró nadatuu ndono tuu hurnó nujun ketata kutomina yunrú tuu, nangune ke kutuu ha'a kutu njanuu uyukuna nadaka vinka xuu yein, ñaxuyuku ke kutu ketujanu kutu o'on kuenta he lión ján ke kutu tigre keti yuku ján yu'u unru teixno va'ajo jono'o najinetu tekena tuu nuu kuero kandatu yukuu kutuu ndeen, kutuu nunu atuu kú kutu ñani ratakakuta taka kuta ian nekatuu chuxtu nadaka kutuu ñaján yeko kitituña kutuu. Ndujun kata nukoján kuu njeno'o ko iho keña chi kojan ken ndavati chí keña kuu majiñenro, kavatunde chí keña'a tuu nukuenró kunro kanda koján nduno'o iha yunru ma'a kuu ko'o mako ndaiñixo yuxoo koján kuan kutakaku nadján yuxu onré, inixtu nakuyuku kuenta ndeka nduu ni'í ndatuu kavatu kodayuña tuu kutu ndee kutu unu yunru nada'a, ka'a tukuu kutu ndina kutuu ndia nayukuu ndañukueña tuu ojaniña tuu, ndunuu atuu kuñani hernuta ndakutuján kutuu ndeján kutuu.